Igny moa izao gny fanaovany hamy. <noise> Lafa misy gny voro mandalo agnaminy eo da igny gny fiahamiany igny satria igny mahaboaky gny hatsarany. Avelatsiny igny da somokotsy tara agnaminy aby ny voro sasany. <noise>